یو ساعت درې ستنې لري: کوچنۍ ستنه د ساعت وخت ښيي له ۱ نه تر ۱۲ پورې. لویه ستنه دقیقه ښیي. هر نمبر ۵ دقیقې. که درېیمه ستنه وي، نو هغه د ثانیو لپاره ده. مثال: که کوچنۍ ستنه پر دوو وي او لویه ستنه پر شپږو، نو وخت دوه نیمۍ بجې دی.دا ستنې په حلقوي ډول ښي لاس خوا ته حرکت کوي او هره دقیقه، ساعت، او ثانیه ښيي.